A hiditra agnatin'ny a- agna- agnaty ala atiala tegna tsy ifankahitagna: andrin- raha io homaniko voalohany za magnomagna saigna amam-panahy fa za ndraiky kaofa mandeha miditra anaty ala raha tegna atako za manôkagna za midaladala mihira mihira igny za de igny zany za mahafaka ataho- za matahotro fô <noise> igny za za mihira igny mahatsiaro managna <noise> sécurité de mivavaka ataoko.